Togotumeka gosiberia amaino, nigo <hesitation> okoreta amache, obeke eriogo riria ase ebrush, osisikie amaino ago, onyasisikie buya igoro na inse, osisikie mpaka oromeme okore- b, bono, ogosisikie amaino na eriogo riria na ebrush egotokonya, omonwe togotioka, amaino ta- a- tarwara, em